د تخمیر پروسه خواړو کې ژوندي بکتریاوې ورزیاتېږي. دا پروسه کومک کوي چې خواړه اسانه هضم شي او غذایي ارزښت لوړوي. لکه مستې، اچار، او کمبوچا د ګټورو بکتریاوو سرچینې دي. تخمیر خوند، بوی او جوړښت ته هم بدلون ورکوي او د هاضمې سیستم ته ګټه رسوي.